عشان نحضر الرز لازم الاول اغسله كويس عشان انزل كل النشا اللي فيه واسيبه في المصفاية يتصفى وبعدها اجيب حلة واحط فيها معلقة سمنة ومعلقة زيت وانزل الشعرية اقلبها تقليبتين لحد ما تتشوح كده ويكون لونها بني وبعدها انزل بالرز المصفاي وبعدها اغطيه واسيبيه بالشوربة واغطيه لمدة يعني خمسة عشر دقيقة.